يعني نتمنى لو كان عندي مهارة الطيران لأنها تعطيك شعور بحرية هيكي وتقدر تتواصل. توصل لأماكن. بعيدة، بسرعة، دائما كان- كان عندي حلم إني أكون نقدر نطلع، وكيف- كيف نطلع الطيارة، وكيف نطير هيكي، نجدر نطلع للسما، نشوف الطيور وهيكى.